﻿shuran ƙuro ɓang ɗag̣am raza yug̣o wa pamo ƙwi ta kulun kui yig̱o dan karon ƙwala shiɓa shi ƙwale ma ƙarun lani foi ka shingo palau yigo ta kangrugon ar ƙwaɗak ar ƙwaduko ma yigo joɗira yig̣o ma lego lau ta karu kumbi lau yigo ta ɗiya ni kam ni mandi wai shin kar rimbon yinin wa balla kar riɓon fuki ka ree yigo zera shuron ƙuro ɗagam yunu kulshi shuk fuk kan kullishira gau ummo shura ku raiza